ما في ذكرى محددة في طفولتي عشتها انها مجموعة من الذكريات عشتها كانت مميزة-كانت مميزة لانها كانت مع اهلي لما كنا نطلع نتمشى جميع الذكريات مع الاهل في الطفولة كانت مميزة ولها ذكرى خاصة ما هي بوحدة.